Akan chi ian nduku chiten ndute an, ndujuan tuku chakan nduté ndojan tuku kontexhió ndu koá ihó tukua he ñoche'e itun nduté ndubu ya'a tuku chara charalito yatuño'o ndoko ahí ngomei.